Sɛ epɛ dɛ isie sika a afotu a medze bɛma wo nye dɛ odzikan tsetsew ndzɛma ɛtotɔ no do. <hesitation> Bi wɔ hɔ a adze biara a obohu biara ɔbɔtɔ dɛ ɔp-ohia no anaa onnhia no no ɔbɔtɔ na mususu dɛ igyaa dɛm adze no a ɔbɔboa wo. Dza odzi hɔ a mususu dɛ ɛyɛ ɔboa wo nye dɛ ɔadze a ɛtɔn no aya a wankasa tua wo ho ka. Da baiara tua wo ho ka dɛ metua mo ho ka dɛm yi, dɛm bo yi, dɛm bo yi, dɛm bo yi, sɛ eyɛ dɛm adze na ibotum esie sika kakra. Bio no tɔ adze a ibotum edze sika egu mu na bɔ susu yi bi. Da biara fa dɛ dɛm sika no na ɛde bɔtɔ wo ho ndzɛma. W'akatua no no ibotum dze ato sika korabea, atse ase. Ntsi isie dɛm sika ne ahorow yi nyinaa no ebɛma akyɛr ana - sɛ adze nnhia wo paa dɛ adze yi dze mihia a nkyɛ mosusu dɛ enyimenyim yi ano twentwɛn ndzɛmatɔ do kakra a na etum akora sika akɔ enyim papaapa.